पोलैंड में भी कैथोलिक धर्म ज़्यादा प्रभावित है। और वहाँ पे अगर कोई लड़का लड़की को छेड़ दे तो वहाँ यह आम बात है।